<hesitation> Agnamiko aloha, gny anjara asan’ny amboadia mba hoe hampilaminy ekôsistema zany, de izy le mihinahina fatifatim-biby agnaty ala agny regny. Manampy am'fagnadiova tontolo iaina zany izy, hoe lafa laniny zao le bibibiby maty regny mba tsy maloto le agnaty ala agny.